Danmarke ana jeha e leydi go'otiri ɓee moyindin feede wietende nation uninde. Hannde leyɗe aduna ɗee fu, too woni to kaalta biyaangol muuɗun, e ana wiya ana itta sariyaaji muuɗun. <hesitation> Nde haala taariki leydi maɓɓe ndii haalaa fu, ɗum haala muuɗun haalete.